اول شيء تبدأ بكتابة كل مصاريفك الكبيرة والصغيرة. عشان تعرف وين تروح فلوسك. يوم يصير عندك فكرة واضحة. تبدأ تحدد اولوياتك. يعني تفرج بين الاشياء الضرورية والكماليات مثلا تحط لك ميزانية شهرية وبتلتزم فيها وتخصص جزء صغير للطوارئ عشان ما تتورط بعدين تحاول تتجنب الشراء العشوائي.